Aami ondunge ndjataa ndjaeta omarundurukiro momwinyo wandje kandunge ndjimbapewa omundu ondunge ndjimbaresa membo tjimbamana oskole yandje ondondo oitja ondondo ndji oitjamurongo nambari hituurungire nozongombe ndarizo okutja otjii mbekeritjangisa ko namcol, o namcol ndji mbatjangaa oure wozombura ndatu okutja mombura ndji osenina ndji oitjatatu tjeetjanga handje turimba po center ndji yo yetuyamaekapita povanatje mbumetjiwa pokati kovanatje mbo pari umwe ngwaza koresevate yetu otjimatja haa vakwetu okanamba mavehiti o namcol ozombura ngapi okutja otjina tjo tjahaa kundjiteya ombango eya pondondo yokutja at mbwae mutu oskole ndji nandaku mbeesire mba uriri kaina vina mbindjivatera uriri, kombunda ei konganda ekatoora embo randje handje okambo mumwatjangwa oumbo kehi nai nu oumbo womazeuparisiro hanjde merese oumbo mbwi kokemwe kemwe erese nga ekapita erese nga ekapita erese nga ekapita mokati koumbo mbo ookurihaka kokambo kemwe kukatjangwa kokutja otjingi tjovandu momwinyo mbehatonene ovandu mba mbavehatjiwa kutja uri popezu pupetapi nondo ndoneno yoye amoumbu ohama. Okutja embo ndo rendjivandiparisa nomasa ehaumbu ohama eheripurire komambo womundu ngahungire opuwo ee ekukuta erihongo nomasa ee etjanga ozopenda zandje azeenene ombura ndji ongwao <hesitation> ekerihonga ko politechnic of namibia okutja otjeetja nandaku hiresere oumbo mbwi wokuvandiparisa ngwi mbapuratena komambo womukwetu ngwi nandaku okutja oskole mbeesa nu ii okutja embondi rindjivandiparisa nandarire momwinyo tjiwaa tjiwakambura otjina rumwe omunu kutja aee mbwae mberitjangisa kotjina tji otjina otjina tji mbaso kumana mozombura mbari mara mbakamuna ombura yakarira oitjatatu embo ndo rindjizeuparisa uriri kutja aahaa oruveze ndo ndusokutja moumbu ongoze uriri poo moumbu ohama uriri nangwari handje oruveze ndo onduri po pokuvasa komukoka omukonde okutja embo ndindjizeuparisa nomasa kutja uriri ovandu ovengi momwinyo mbehatonene uririovandu mba mbaumba ohama nangwari averi popezu no no noku nondoneno yao okutja memunu kutjaa embo ndimbaso kukokosora nu ndimbaso kuraera kovandu varwe kutja aahaa momwinyo kutja utone uriri oripura kutjaa itjo tjina tjimbaungura mbaungura orure ripura kutjavii itjo tjina tjo ami mbatja metjiutu heetjimana ngunda auhiyetjimana uriri oumbu ohama uriri eembo randje ndimbikaendera.